ଜଦୀ ଆପକା ଏକ ଶବ୍ଦା ହୋ ବାଇଂ ସାଇବେରିଯା କୋ ପରଜାଟୋ। କୋ ଭାଵେଜେଵ ଚୁନ ଦେତେ ଭେ କ୍ଯୋଂସରେ କୌନୋଂ ପୈକେଜ କରୀବେ। ସାଇବେରିଯା ପାଇଂ ଆପକା ନିମନାଲେ କେତା ଜୀନେ ସବର କବ। ପ୍ଯାର କରେ <hesitation> ବାରୋଂତୀ। <hesitation> ଗାଡ ଉଂସ, ପୂସାକ, ଗ୍ଲୋବ୍ସ, ମୌଫଲର, କେପ, ବଂଗ। ହିଟ <hesitation> ବୈଟ। <hesitation> ଥର୍ମାଲିନର ଓଯାର ନୀଜ ସେଖ ହୈ ବାଇଂ ଏକୋ ହୈଟ ପାଡ। ବଂଗ ନିକ୍କୋନୋଂ ଆଧାରେଂତୋଂ ମାନଚୀତୋଂ ବଂଗ କସମ।